Ka ukari koka choo kera kwaya ndeu ndo ukarunda kasi kwani ikoraa ugari weshemsha mringa utashe mka undusha ukaria kwa mda weshika sha dakika isatu au ukauatua kaili katatu tarayi ukalola. umeleka sufuria fo pembeni waiyo hato hini mweni ngekola mseto ngavela vindo fosee piuh ngafifunika vikashemka ngati rimo sha dakika kumi na tano wesheasa hiumwa we weni basi ngamanya waiya basi si pako uike urofeke.